ما أعتقد، لأنه بالآخير هذي الآلات، والمدخلات اللي يدخلها ندخلها جوة الآلات، الإنسان هو اللي يدخلها، ومن الأشياء اللي هي تعرفها، تعرفها من المدخلات اللي إحنا، اللي إحنا ندخلها عليها، بس إنه تحس، تحس بهاي الشولة، بهاي المشاعر، لا هذي المشاعر من الروح، الآلات ما فيها روح.